Yambaepapa pandepo pandepo, mbaeti, pandepo, pañandepo pandepo, mokoipa, mokoipa pandepo, mboapipa, mboapipa pandepo, irundipa, irundipa pandepo, pandepo, pandepopa, pandepopa pandepo